A <hesitation> I kēia ahiahi, makemake koʻu makuakāne e lawe aku i ka ʻohana i ka ʻaina ahiahi i kekahi hale ʻaha ʻaina maikaʻi. <hesitation> ʻO ka lā hānau o koʻu Māmā. A pehea? Aia i hea ʻoe e hoʻopuka manaʻo ai?